Menorotku yo pernikahan yang ideal itu kan ape e dak harus mewah ye dak harus mewah sederahana be yang penteng itu kan kehidopan kitek setelah nikah dem nikah tu cak mane dari pade misalkan kite nikah kan apelagi kitek di dosontu kan biaso e tu ekeren kerenan bukak bukak acara bukak bukak pesta cak itu kan e ape e saling ini lah saling besaeng oh yang ikak lebih besok yang ikak lebih besok lebih mewah ato apepun nah menorot aku dak harus cak itu e e pesta pernikahan atau ape karnek kehidupan yang penteng itu setelah dem kitek menikah itu cak mane dari pade misalkan kite nik nikah pernikahan resepsi mewah atau ape kan padahal senlo minjam sen wang senlo utang sen bank misal cak tu kan percuma be gek dem nikah dem resepsi kan malahan lajuk palak kitek peneng kan meker cak mane nak bayo utang tu kan nah menorotku yo biaso biaso bae si kalo nik ontok nikah tadi